Okei au gegu ura verere garona sebona tu niu ya gabi tuguna. Niu ya anina tu a lagina iagoni ia magoni lagina variguna tu iono gesina agita iagoani nai bena auna aura viniani aurani verere iagina e bana tanu tugamagia garona tu niu ya kekei. Niu yai tu dagara gutuma bege gorani korana lagani guinena iagoni eakorini benamo mo lagani guinena na ta verereni mu lagani varigunai tama vanagini negai garo vangi vanagi moga auna aura viniani anina tu lagani guinena ta verere iagiani iakorini benamo gita tu ma ta verere vanagini lagani variguna ta gabi lageani. Bena gita gera mo verere tu ta wa vanagiani guinena na ta ma gabi vanagiani lagani varigunai ta verere vanagini benamo verere na tu bo marini bo verereni bo dari darini a dagara gutuma bo veirini korana goi tu logo maguri tago be goina mo anada a lagani ta maia ugitaiani am bo tanu iagiani bo maguri iagiani. Oiakuni o au aiakuni anina tu Lagani guinena na e goriguni mu ama vanagini lagani variguna tai au moga iakuna vererena aveini tu lagani ta maia adogariani lagani variguna au ma be goriguni mu lagani ma bea magoni bena moga gena namo agitaiani tu nega vovoka tu a mo lagani varigunai dagara gutuma tari a ugitarini bono vei otoni dagarari guinena o iaguian varigunai neganai a nu rugari dagarari maki bukiragi foforini auna bua aiguiani lagani guinena gena auna siga aiaguiani lagani guinena gena so guinena ekorini goi boma vanagini variguna neganai goina tu moga mo bu gita karakara iani be au garo gutuma atanu genogoini neganai auna aura viniani a vererena baregona tu mai niu ya maiga auna agitaiani tu ia gena namo auna tu mogesina agitaiani ema a tankiu maki mo lagani vinubana na enarirani mu lagani varigunai tama vanagini verere iagina gareva iagina ma gani ganina ma keke na am ma bara na ma mari na korana lagani variguna kekei ma ta invaitiani ema rakatogani ma ta maguri iagiani ta gareva iagiani ta tanu iagiani bena lagani ta evanagin nuganai Au barau avaga namo ani tu mo lagani jenuari sebona na enarirani mu disemba ema magoni moga iakuna kekei maki aveini korana veregauka gena namo iatariai etanuni be au tu mo lagani ta ma ta welkam ta gabi lageani neganai auna tu moga iakuna e vererena aveini dainai auna tu mai niu ya vererena kekei tu moga kekei nai auna mai niu ya kekei vererena auna ama gitaiani tu dagara barana tanobarai dagara barana famiri nuganai dagara barana bese nuganai anina tu niu ya tu dagara barana lagani ta ma tagabi vanagiani gita gera tanu nugariai bena mo lagani tai kamasi bomagurini veigari mogeri tugamagiri tu goi gimamu ai korana lagani variguna ma beve sinani boragaiani bene maguri iagina verere iagina e tanu iagina tu goi gemu ai mogo nai garo gutuma au moga kekei aura viniani tu mogesina kekei nai auna mai niu ya vererena kekei tu auna mogesina agitaiani kekei auraviniani korana verere iagina egorani tanu iagina e gareva iagina kekei egorani agitaiani auna mogesina kekei ama gitaiani mai Niu ya vererena kekei niu ya vererena au gegu ai tu mogesina ama gitaiani kekei korana tu gita gera tanu namo lagani ta ma beve sinani kekei nai mogesina kekei ama gitaiani kekei niu ya vererena tuna namo barau iaunai maki mogesina kekei korana lagani variguna ta tu veregauka na evinirani we variguna ta maki veregaukana evinirani moga maki verere iagina egorani nai auna kekei mogesina kekei ama gitaiani kekei mai auna aura viniani vererena tu mai niu ya kekei